Waaw rab yu rab yu rab yu dëkka si biir ndox moom <noise> bari na. Xippo si biir ndox la dëkka, si la moo lekka, si la moo naan, moom mun naa dëkk si foofu la moo tëdda, danga ñëw fekk mu tëdda ful fu fu fu fu fu diggi ndox mu tëdd fa. <noise> Waaw karaab tam du génn si ndox moom su génnee si ndox rek dee na. <noise> Jasit tam du génn si ndox daf dee dugga si ndox, itam daf dee dugga si ndox, waaw. <noise> Waa léegi nag léegi walla danga dégg rab paa yi di wax naan lu nekk si biir géej xajul si xajul ci suuf, waaw léeg-léeg ngay léeg-léeg nga dugga si géej di tukki nga gis fa yenn façon rab yoo xam ne yooyu sax doo xam seen tur, nga xam ne lii xajul ci kaw suuf wax dëgg neex yàlla. Jën yu mag a mag mag mag yi rab rab yii nii loolee yooyee yooyu dooy xam sax seen tur nuñ tudda wax dëgg yàlla dooy dooy xam, waaye bari na moom bari na trop trop trop trop. Waa jën ci la bokka, karaab, jësit, waa yoxos, yi am yi yëpp xeeti xeeti xeeti xeet yi nga ne si biir ndox lay dund, yooyu du <noise> ko dunda si biir ngelaw bi nii, si suuf bi nii déedéet si ndox rek, suy génn si suuf, suy génn si ndox bi rek dem na <noise> waaw. <noise>